सबके जीवनमे समयके बहुत महत्त्व बा। समय ऐसन चीज बा जे केक्रोलागि न रुकैये । समय चल्ते राहिये तु अपन काम कर चाहि नकर ,समय चलते रहैये, चलते रहैये, ऊ केकारोलागी न रुकैये। अब हमनीके कौनो काम अपन समयमे करलेली त ठीक बा, ऊ काम होगेल, हमनिके खुश रहम, हमनिके समयमे सब कुछो मिलजाई। आब जे कौनो हमनीके काम बा जरुरी काम बा करेवाला काम बा आ ऊ हम समयमे न कैली त ओकराला ओकरा बदलामे हमनिके बड़ी दुख होईये। ओहिसे हमनिके जोन जरुरी काम सब रहैये न ओक्रा छुटीयाके ,आ ऊ जरुरी काम हमनिके उहे समयमे करलेके चाही । आब जौन आदमी समयके बुझजाई न की हम्रा समयमे सब कुछों करेके बा, हमनिके समयमे हमनीके अपन काम निहारेके चाही त ऊ आदमी अपन जीवन मे अगाडि बढ़ैये। आ जोन आदमी बा जेक्रा समयके मतलब न रहैये ,ए समय त हमनिके टाल समय बा कहैये न त ऊ बहुत गलत बा। हमनिके पास बेसी समय नैखे हमनीके अपने थाहा नै की हमनिके कैहाला जियम या मरम, कथी होई, केक्रो थाहा न रहैये, जीवनके कौनो ठेकान नरहैये का । ओहिले हमनिके जएतना जरुरी काम बा, जरुरी काम से अब काम होगेल चाहि खुसी होई के होगेल चाही कुछो किनेके, कुछो पेहनेको, कुछो खाईके इ सब होगेल, हमनिके समयमे करलेके चाही । त समयमे करम त हमनियो के खुश रहम, अपन जिंदगी जिलेम | त इहे बात सब बा समयके लेके ।